Za izy zen̈y man̈ano tia an̈ampy olo man̈ano karà tia raha, nefa baka io bala porobolemo maventy areky. Ke tsie zen̈y karakory atô izy fa, ny tsara aminany fo zen̈y izy mipetraka, reky mangala jery, mangala honon̈o ankendreky.